Aia ma Helene ka meaʻai kaulana ʻo moussaka. Aia i kēia meaʻai ka lahopipi, ka ʻualakahiki a me ke kai iʻo. ʻO kekahi meaʻai kaulana ʻo ia ka gyro.